א טראמפייטער האט זייער א קליינע <hesitation> עפענונג פון ווי מ'בלאזט אריין מיט די מויל, און די שטיקלעך וואס מ'ש- וואס מ'ד- וואס מ'דרוקט מיט די פינגערס מאכט אז ווי דינער אדער ווי דיקער די קול זאל זיין און מיט דעם און ווען ס'קומט ארויס די קול איז עס לויט ווי אזוי מ'האט געדרוקט אויף די טראמפייטער.